rimal <hesitation> li ak'alaab' k'o chiran kikojt ri richaljiil kikajt kiketa'maj <hesitation> kiya' cha'neem nan kikb'anla' nan nemq'iij, kikb'an kiktij wa jun qalan che cha'neem ke k'awsis riq'iij li kamnaqiib' rajawxiik nab'eey nan kib'eek jun a las cinco de la mañana kik'am b''ik <hesitation> renejeel chetaq cha, kik'am b'iik ch'amaay, rajawxiik kik'am b'iik <hesitation> ke kitib'iiliil li kamnaqiib' xu' chan cha'neem e li ak'alaab' xaq k'iyrek qaqb'ant chek qak'amt cha b'iik rajawxiik qak'am b'iik qa qaya' ri rik'aslemaal jun chakansa'n rii' kiya'am kaan chaqan qate't qamam e lera' nab'eey kikk'am b'iik waay, kik'am b'iik ch'amaay, kikb'an k'ey riwach wachee' cha, k'uum cha pi kaab' kikk'am e cha'neem ra'aj <hesitation> qaqatza kaan qab'ant chek richaljiil chi mod kib'an nab'eey li qate't qamam cha'nem ra'aj cha xu' <noise> <hesitation> lak'alaab' xu' chek kikelq'aj qaya' kaan chila' xu' chek kikelq'aj, kikalsaj b'iik kiktijan <hesitation> nab'eey ketla' e nab'eey k'o kikojb'aal kikb'an qate't qamam che e cuan kepe apan kenejeel kepe lera' kiktij kik'un cha kiktij ke ke wachee' reneejeel kik'ama b'iik <hesitation> kine renejeel li che b'anb'aliil cha'neem waqab'an taj wa qaya' riq'iij ke'l kaan jun q'iij ke'el kaan rimal li ak'alaab' kikya't chek riq'iij kikya't che richomb'aal cha wachuleew che ela' qab'anan.